aku ngoeng keta hang nuru japi, landing gah harga'n ne mahal. Aku tara ngoeng hang nuru japi ai di'a keta eme teneng agu tapa mole minak keta one ngarek daku. Aku eme hang nuru japi biasa'n ne one tempat acara misal ne pesta, pesta nika, pesta sekola, sambut acara sambut baru agu acara syukuran.